आमकां आमची संस्कृतीचो प्रेम असता आमी जें। करतां तेच आमकां सर्के उक्से दिस्ता पण दुसऱ्यांच्या। सवयांनी दुसऱ्या लोकांची संस्कृती वेगळी असता। आमच्या तांची संस्कृती वाईट आणि आमची बरी असा। म्हणूं शकत न आमी दुसऱ्यांची संस्कृती समजून घेऊनक। जाई काम कठीण पण जाणवचच ना असेल नाही। आमची मने नवी संस्कृतीक उघटे दोवरूं क जाई। जितली आमी दुसऱ्यांची संस्कृती समजून शिकतलो। तितलो आमी दुसऱ्या लोकांक मान देऊनक पावतीलोम।